<noise> tib chap nki'n giꞌd ko xilyew, par dzekna zak gialo, xka mod dzekna stib lyew idzinndac̲h̲a gial stib puert, saꞌnda biꞌltsa naku mismo lyew knu, porke lo c̲h̲ixkwaꞌlo tal x̱iꞌk xkuꞌn nak medido, xka mod zak gialo, saꞌnda biꞌltsa naku sti lyew ixalmu kon ti chap knu idzinndu y gakda gial puert.